Ny mahasamihafa ny soavaly sy zebra izany an, ny zebra somary kelikely, ivaiva raha oharina amin'ny soavaly an, ny zebra <hesitation> ny zebra rehetra matetika izany an, fotsifotsy misy tsipika maintimainty. Dia <hesitation> fa ny soavaly an, <hesitation> biby fiompy nefa ny zebra tsy maintsy hoe biby dia.